Dushanba kuni haqida o'ylasam, yangi ish haftasining boshlanishi va yangi maqsadlar hayolimga keladi. Dushanba kuni yangi imkoniyatlarni bildiradi deb o'ylayman.